Gwosa gjif ge fana, jandu uto womi wil, umada wosani gjif giindi ma, unangi ñaan. Baato guntoŋ, umada haji wéde a gibool unangi jéti, wee untúm ɓéli haji ma túm ɓéli ma hí ma njédi ɓéli ma ajjéd, wi maa ttin jédi ɓéli ma fana, amada jédi gjif gilli ma, anan gi wosa añaan, anan biyor mo a suuf ma anwomi. Ginwosa gjif ma, umada jédi fŧafñe, unan wosa gjif giindi ma, ginan ñaani fis. Jandu ujédi wil wi ma unwomi, anan wosa gjif giindi ma ngi fŧafñe, ginan ñaan, hande añaa ma gíw a gjif ma ndu uwosa ngi fŧafñe.